Leydi Swizalan itti junngo mun daga nder fadde defansiyon, daga yannde ko un wurtinga daga leydi Jamus, ɓawo hawre Hitler.